Jo, jo të gjitha racat e qenve janë amichevoli. Disa raca, si Golden Retriever ose Labrador, janë të njohura për natyrën e tyre shumër amichevole, ndërsa të tjera mund të kenë një temperament më të rezervuar ose mbrojtës.